מעיקאפ טוט פארדעקן פארשידענע פעלערן וואס מען האט אויף די הויט, און עס טוט ארויסברענגען אמאל א שענערע גלאנץ, שיינקייט פון א מענטשס געזיכט, פון א מענטשס פנים.